Eh, a l'é unna cösa che no pòsso dî d'avei fæto molto spesso, into senso che in davei, quæxi sempre ò pagou co-e palanche, e m'é capitou fòscia unna vòtta sola de dî "piggite questo e damme quello, femmo o cangio". No son pròpio unn'esperta, ecco.